Nímuhuyen ee- min bareźon muiminikañ, niwañ. . Éraśum, mo buloe buu- búwuro. Káhuyen mi wañi ko- koxamuġuɭaĩ, amiñaena áḃedolo nii- nino, níxinuġusii, iñaḃaan mímimi muĩtongemi muxamueɭaĩ númuhuy. Dóo buloe kaɭaen, kaɭaen kañ, niiġalaa, niepãtalõ, niġalośo, mimoṗomo de- moo ánemeŝimu, wala anemeelaa timi endepu mónna esaḃu néhuyen esal e- e- mahuoñamo momuimitĩhe muxamimuɭaĩ. Ée- esaḃu ediale neɭew kumooġo kumooġo donoena kakune, kakune pur kaɭo éñineɭaĩ, esaḃu muṗe eźone.